Sente neziretta okusemererwa oyireho sente teziiri bulikimu kyona ekyo'kwettaga. <hesitation> baitu sente nezireeta amasemererwa habwokuba no'sobora okugura ebintu ebye beyi ebi kusemeeza obwomezi bwawe bukakuleetera okusemerewa.